Ikan a singelar a ira bot kuka tei fua, ira kukosa lau moti, lalu kusubelak le kufar ikan ira kumuli moti rei kodi ata ruma ra kuwei ni utuk si ababis sebi le kutaru kaling a buak ku fakafanas, le kutotik ikan a bua kusingelar masak le kuka tura suat. Fasa kunun a ni weiwei ra ira fandiwa, tafusak fasa ra fua, tafusak fasa ra ira fakatolu, fat le mudan a nabadein fakasai sa te nai tafusak loka ira, tasagal tawei ni kira ra nakirmas oca le takaling a rakanrakan fasara tawei ar oca wawa pake sira ra oca, birang kai tolu te fat Kela wawa tura puir kuning a oca waluk, nasu oca waluk, karakan i bua abis ira tasonak fasa i sate wawa tura ar i sate nai tataru i bua afira loka ira abus ira tafelis fasara sate matutu ni ar i sate nakirmas le kasturun sebia afi ra. Supai takaling rakan-rakan a sa woun nai tarakan i woun bua. Fasa kuning a ira dawei dodan dodan tei, fasa kuning a dawei wida nai datanak, tei nai tahlil a, tura wida ira dawei wawa daka le dawei fas kunung ni weiwei ra ulat tuku ira. Le mancia ra wida, dawei dajabur waluk, mole fas kunung a ira matelas tuku metakai manrani tuku tura tea fanas-fanas a, baban waluk lira. Wida waluk ira, dawei nai datanak wawaria ira iwa datanak ira nai oras manrani ra. Wida dodi lau kapal a nai datanak. Tura kurit fanas-fanas a, fanga siwa i matelas waluk mole niwewei nawei tamilyaun oca waluk lira. Le mancia jabul tura waluk ira datotik iwara dawei tei loka. Kurit fanas- fanas iwa, karjang a fandia tagutuk ni ikea tura ima i nai dakuk sang-sang ira. Tagutuk tawei namuli tew-tew mo mancia ra wida ira dagutuk tei loka abis ira tafusak i tawei ni mudan a sebi, le tataru bua fanga woi siwa ni rampa-rampa si wekan tei, maresan a, sira ra Bawang a, tura matebi la tela balar ra te, makangilura te, matebi la te mana tei. Dakan i bua dokun me nalur loka tura sisiar ra maluis loka fanda taka dadi loka lira. Fanga iwa ni matelas a ira me taka tura suat a. Taredan suat a wawa ni kirara, ira tawei nabotan- botan le taka ata. Ira tei ni matelas a mo, bo mari nai tei loka, kurit iwa i matelas loka. Nimatelas tei ira le tatagi tabail ira, tabail kurit iwa re ni ulat a mo bomari nai tei loka. Tatagi wali nai watu sa sebi watu sa, tatagi tabail lelouk sa sebi lelouk sa ira me taroka i lauk a gafin, mi tei waluk ira ilu nini na firamongin i waluk. Me taroka i isik boi leman tafirudak Tawei nasaka ata, tasikat ira me iwawa lolouk a ira me iwa watu, watu rubu lomin a magei te magei watu ira sa te tafot takoka i sebi. Le tai kurik i sate, aku fakawai iwa tei fo tola ra nugu tata wawina ra ira ni hambak a loka le nabail kurik iwa. Bot aku tutuin tama ira, me i moti ilau loka, nugu tata wawina iwa natagi nabail aku nai katagi lau moti kabail kurit a. Me kuferak tama loka ira, minlen otak a nabail kai tu fot-fot na falaru narikat nafot mo. Katagi tura tinangis a, tamuli ira mo le tasodik ladan kadar a moti ra nai galak tolon lau moti tabail kurit a. Lamino nini masingat waluk, mole Dunia ra tela tabail pis tura fanga masingat masingat waluk mole, fangara tuku-tuku susah. Jadi magei te magei tabail kurit ira loka. Tatagi lau loka le, kalau me taroka kurit tei tabail nini mana woun. Tabail falanguru te, ikan te, suruwaki te, la tela nai todi namuli. Nugu jabul len na le, moti ra naratan garan ira ni rifi ra mo bomari nai tei loka. Matakusar nini matubal len iwa loka baru daforu tatagi lau moti tura waluk ira to nina o boit tei fua tawosa lau moti ra musti dudu wawa tasik a nai tatauk kelor te, tirutun te la tura waluk nai tamuli Rei loka ira tatunu bo afira, takaa i tela re ira fanga ra masingat. Mo nini tata baba si damister tura manisik tei ababis, asal nai ditata si boit damalif dalenga da ditama ira mana tei, ira baru taroka ni matelas iwa re nini tatanusi falabon si ira wa lamino di ira woisa mo, si daroka masingat a asal di anak tata daroka sanang a.